كول الحاجات اللي ما فيهاش <hesitation> الزيوتات برشا، تبعد عن الملوخية والحاجات هاديكا اللي فيها برشا زيت، ما تاكلش المقلي، ما تاكلش الأكل السريع، <hesitation> كول سلاطة كول سلاطة مشوية سلاطة مفورة، <hesitation> كول مقرونه بيضه، كول أزعر زاده، كول الحاجات الزعرا كيما مقرونة زعره، وروز أزعر زاده باهي بنين برشا و- ومفيد برشا للصحه.